No kimmähe es lännüq ma ütsindä. Ma lännüq inemiisiga ja ekspertega ja võtnuq üteh <hesitation> tähtsit asjo, nigu näütüses õhku ja süvväq ja juvvaq.